<hesitation> aja badere jin tasawo afununja arvek sinkafan, afunuza arven awun, amma kikinmja irwiyaya sinkafanin gawakci ruyi sinkafanim amma afuninja irwuju sinkafan irwek sinkafan so jinjimima aci tlawija yaye jik dada picimin irwen be nugwaci kuli ten nejladu bedu mayumakwangne har ee deng to urwak sinkafanno netgwaci kuli awu kazanja no jidgaga ci a kazu gəda girwiyu na jaɗibdarim se jajltaci maduwa ee kalan tari i kalan to aci gubaci nawan yaye be ga dibdi a gari na be, to amma tuna jimirgaci gaɗaaci aci aci dako puratija paratija jabarim gaɗan auru be atari amma jidgagaci a kazi, toh emso sinkafa aci jatla ja jitasaci jarweri kori jim dukva kwakweri har i damnok sabu jar sikafan na ayu kuma ayu narwari ge kuli gadək ɗibdau ɗek titlu fandou sirin tala aɗat kiri.